To aɗo dabbobi sɨba midi ɗɨkɨm sɨbadu acan tɨvan dai na farko ji cangu ata cangu su dlɨrkau kasan dlɨrkau ɨna ni dzabɨraku ndyam tlɨn dlɨrkau. Kowena lokoci yeki tlɨn nde wutai, cangu kuma dama kusan ti tɨmalu wihamu kawai ti ndɨ tɨvan. Don ɨna ti ɨna bɨrgu kusan tazuwa zuwa tahɨya komayai kawai acan nusɨ kawai ji ɗiyaka tɨvan, domin kusaan a ɗe dabbobi sɨba mida tlɨn ba zira nikya dabbobi ka moyu. ni burgwu ɨna cangu ɨna dlɨrkau, tlɨnji sɨba dɨ cama tɨvan fiye ɨna koweneki.